Kasa kor a minyae a nkyɛ motum meka nye " French" kasa. Dɛm kasa yi ɔman a metse m', yeyi borɔfo kasa na yɛɛ a hɛn kasaa a yɛka to nkyɛn a ɔno nye kasa a o- odzi hɔ. Muhu dɛ amanaman bebree so na dɛm kasa n' wodzii -dzi dwuma wɔ do. Ne dɛm ntsi <noise> aman mpo a etwa hɛn ho ehyia bi tse dɛ Togo na Abigyan nyinara <noise> wɔde dɛm kasa no di dwuma. Ntsi sɛ itum sua dɛm kasa no na sɛ <noise> inya akwanya tu kwan kɔ nkurow afofor do a, wo borɔfo nnyɛ mpo a ibotum de kasa no edzi nkitsaho a obiara bɛtse wo ase. <hesitation> Na dɛm kasa no so eka a nkorɔfo hu wo - wo kwan fofor bi do. <noise> Wobu wo dɛ ayɛ dɛ eyɛ ɔdzefo bi, wo fie wɔ bi, akɔ skuul edu ekyir ewɔ ɔman yi mu. <noise> Ntsi ɔyɛ kasa a <noise> nka m'enyi bɛgye ho dɛ mɛka. <noise>